Vixnate tinana janlixhi, nanle iin ñanchi xi teluxhichi yenana nana yini luina nana <hesitation> noí, lakei yuu, pasta na'a no cepillo naté koiyuu nute telate tenana yeni yuuina najiniyai najini modo xhina jonto yui na kondo no iná.